Sport bilan shug'ullanish orqali o'z kuchimni oshiraman. Men yangi maqsadlar belgilayman va ularga erishishga intilaman. Salomatlikni saqlash nafaqat jismoniy, balki ruhiy holat uchun ham muhimdir.